الوظيفة إللي جالس أشتغل فيها حالياً هي وظيفة مهندس مدني، وللأمانة إن هذي الوظيفة من أمتع الوظائف إللي موجودة حوالين العالم، لأن فيها فكر عالي مرة، وفيها ممارسة لأنواع الهندسة وفيها <hesitation> تعامل مع فئات معينة، وهي كثير وظيفة ذكية.